<hesitation> béé baá yá sɩ brɔɔsɩí yá? Brɔɔsɩí yofó tɔráŋɛ, brɔɔsɩí wéfé álámɩná fʋlʋmɩná ŋsɩ bɔɔ tɔráŋɛɛ wáana fɛ dá áláñgbɩtʋba. Tɔráŋɛ ŋsɩ sé? Ŋsɩ ŋ ɖoró sɔsɔ, <hesitation> bʋʋ bisí álámɩnáá tɔkɔ tɔráŋɛ kakɩnrɩ tʋláná mɩnísí ñ yɛ sé? Ñndi dito. <hesitation> brɔɔsɩí sɔkɔwá mɔɔ, ka wɛ kpínaná bʋʋlɛɛ yá bʋrɔɔsɩ dáŋɛ ñka wɛ mɩnɩsɩɩ mʋtɔ, dɩí yákɩ sɩ pát- pát adañ. Ŋnáa? Mʋtɔ, bʋrɔɔsɩ mʋtɔ wɛ na bʋrɔɔsɩ mʋtɔ. Ñŋsɩ ŋ ɖoró sɔsɔ, ŋñkʋñ bʋrɔɔsɩ ká ayé sɩ ŋñkʋñ mʋtɔ ka dʋ bʋrɔɔsɩ lɔ bʋʋ ññ fi límɔ ka dʋ alikiriri mɛ kala ññ kpɩ ŋnɔɔ, ŋñ gɩrí ŋnɔɔ ka gɩrɩ ŋŋkpéle lɔ sákí- sákí- sákí- sákí- sákí ŋ bʋʋ lɩ tɩtɩŋɛ ŋñná sɩ aŋŋ! Goóre kaá má wáana dzeémɔ mɔ ma nɔɔ líɩ. Ŋtáa ná sɩ atɔñtɔlá karɩ <hesitation> biñto tʋrʋ wɛ ŋnɔɔmɛ ró bɔɔ. Ñná sɩ aŋŋ! Goóre kaá bʋ taláa mɔɔ, ídzá <noise> ma nɔɔmɛ wɛ tchákí- tchákí bʋyá mɩnɛ maá yála ka di dito, aayí maá yála ka fɔsí álámɩná, maá yála ka tɔŋná álámɩná, brɔɔsɩí káná kaá kpína dʋ dɩí kpína sɩ nɔɔ, dí kpɩná dɩ nɔɔ, dí kpɩná dɩ nɔɔ na dɩ na dɩ nɔɔɔ sabʋta dé kí nɔɔ dɩ dé kílanàá fʋlʋŋ, ɛɛin ŋñná sɩ biñto tʋrʋ táa sɔkɔ dɩ kílaná lɔ bɔɔ brɔɔsɩ tʋmʋrɛɛ dzɛ. ɛɛin bʋ bisí báa aŋʋʋ ɔ dɔkʋ bʋrɔɔsɩ ɔyɛ ɔɔ yɛ ɔɔ kpí ɔ nɔɔ na brɔɔsɩ, ñŋñ kpí ŋnɔɔ na brɔɔsɩ ŋñná sɩ ŋ kílaná ŋaá dé, ɛɛin ŋ kílaná ŋaá dé biñto táa sɔkɔ ŋ kílaná lɔ álɩ bá kaa tɔŋsɩ bʋ sɔkɔ ŋ kílaná atɛtɛ bɔɔ. Bʋrɔɔsɩ tʋmʋrɛɛ dzɛ. Bʋ yelé bʋ bisí báa aŋʋ ɔ ɖoli bʋrɔɔsɩ kpínatɔ. <noise> Tɔɔ bɩɩ ŋsɩ álámɩná lɔ ŋtána brɔɔsɩ ká na ñyɛ ŋñ kpína ŋ nɔɔ bɔɔ, béé ŋñ yála ka loó fɛ ŋ nɔɔ? <hesitation> bɔɔɔ ññ yálá ka loó fɛ ŋ nɔɔ bíɩ ŋsɩ ŋ tána brɔɔsɩí dzɛ, tɔráŋɛ. Ŋñ yála ka lɛ séñkéri ayyéé dofóaniya ɛɛin gníñtɔmɛ ayé kpálɔɔ, ŋñ tɔkɔ, ñŋ ŋ tɔkɔɔ lɔ bʋ kpɩsíɩ ŋná sɩ bʋ kpɩsíɩ, <noise> ññ gɩrɩ ŋ nɔɔ, ññ gɩrɩ ŋ nɔɔ bʋká ŋñ furu bʋ sakɩ-sákítɔ, ññ gɩrɩ ŋ nɔɔ bʋká ŋñ furu bʋ sakɩsákítɔ, ŋñ furu na bʋ lalímɔ feé. Tɔɔ bʋná gbɛtɛrɛ ñbɔɔyɛ bɔɔ dí dzɩñŋá sɩ álámɩnáá yála ka dɔkʋ na ɔ nɔɔ bíɩ ŋsɩ <hesitation> sɩbééé baá tɔñ kɩ, bíɩ ŋsɩ ɔ tána brɔɔsɩí dzɛ bɔɔ. Bʋná wárí, <hesitation> dɩí kɔna awúto, awúto na <hesitation> aká kʋŋkpálɛná, ŋnáa? Ŋñ gɩrí kʋŋkpálɛ, ñ gɩríyá kʋŋkpálɛ, ñ gɩríyá kʋŋkpálɛ lɔ bʋ sʋmɔ bʋ bʋ tɔkɔlímɔ líɩ, ññ mɔsɩ awúto ka tanɩ, ññ mɔsɩ awúto ka tanɩ ñ taníyá awúto <hesitation> bʋká ŋñ gɩrína ŋ kílanà, ŋñ gɩrí na ŋ kílanà bisína ŋñ gɩrína ŋ kílanà ma feé- feé, ññ gɩrɩ ŋŋkpéle lɔ bʋ feé- feé, ŋñ ná sɩsɩ ñŋ gɩrí mɩnɛ <hesitation> ŋ kílanà mɛ ŋaá ŋ nɔɔ róó yɛ sákísákí. Bíɩ ŋsɩ aká tá nɩ? Ŋñ yála ka loó tɔkɔlɩmɔ. Tɔkɔlímɔ ŋñ fi tɔkɔlɩmɔ ka dʋ sóóni ka sísí bʋká ŋñ gɩrí na ŋ nɔɔ bʋna awúto ɛɛŋ ayéé na ŋ vagnimiyá, ñŋ sɩ ŋ tána awúto bɔɔ, ŋñ yála ka loó ŋ vagnimiyá fɛ ŋ kílanà ka kpɩná nɔɔ. <noise>